Bace mbe n-ku ben ebakye chwom kyifi n kyi-kyi-shwom dyikpen ndgi dyinong ne eduu nyi enongA amu ne byibi eduu, onet ofi mu oda o chwap Nko mu n-set ng bacin eji mbe mbe kyiji n-fu, nang yee nang. Yee. okyu ne eduu nyi enong A nkere o-fyi mu ba-ku ba-set ba-fu, ba-ku ba-ba ekoo banet ke bamkponge, a ame ne eduu nyi enong oshe eyen nke badatwom ba-fu, wa aba ba-ko dyizin eyen ba-fu, onet mu neen mu ne eduu, mu o-kya be ofe ke oshe bamkpronge a-bee, kye a-nke a onet mu ofi ne ofea o-be, ba-kuraa ba-fii mu anyi ofi ne e dun nyi enong ke mu n-set ng bacin mbe mbe anyi n-fu kangbe, kyu ng ne eduu nyi enong a afi ne eduu nyi enongnang chwom kyi-bi baakye o Bē are molē adu nye anenor munk <hesitation> chom manki bebe or omen he mu selenk kambe buan na neji quen le adul ne enor tang ole onel edi ne enor baned ba chi ba kor ocyenchi mmune ba selar ba fu oyemu ne okele edu ne anenor lea bē obange banchi ba tor ba le a ye. ochie le be beye adie ne anenor baned ba fi ba ke offe anna be ba kei ne apa be ba kia ofe baned ba peldi ba wa chi ba hen kela. Arc-rem baned ah tuab bē <hesitation> akuwa ramb wan o'nel ochur chom <hesitation> kur onel amu bia or fu <hesitation> wan borne ji la me rajor wa bu le ke kel ama rank je me o-jor nke o'nel yen ochi ofu ara ku onel amu abia infelen ne ula beḡe ke fia an yo onele otor onane fu puia biaban nel ji tu le oper oh baned bakle bonne okur kan be o-pu nam be pana tor omu ba phele shu bonne, bonne oku kam be ofu tar ke laklan ba pkele shu bonne, bame ofu tank bala yep ke kun apkele shu bonne aman inpe ana yen teny whor chi anel yeh Bakur oh ba ring wa oned mu mu ke be aned wor obem oyenei yene wa me num <hesitation> me mu ane mu mu ten kase <hesitation> ndum le bakud kajii <hesitation> mba ku le akan okonde npke leshe nle he apkor ga mu tubong ba wed baned ora hele ne ba chi le nkele mu ben be ku be sung eh to'r taba chi wa olem onung kafa me le plan le ppele le me eseng baned mbe me ntube kangbe oned oke naking obong onkp kam tam okur nne otu na ebong nke chuang kan teb le le pken yen ofe anke bo ba tube baned atapung me baned bakle mba nke pambe apkorga bale pemblee baned bared nke kambe apkorka ba le bede ba pkele tan kasi baned bakel nke nna chi di kase babe kem me aphorka afe nyop ben down bakud nke manbe ba tar bade cho oyen npun nne nhu yene bapa tubong mie nkele mke a une ba mamy tube oned eh Wor odii kena osano inga emule mbe oh wea mbe mo ga lum onel ge je kemen <hesitation> onal okelo or neya apkor ka oba pkele kabe mu opia appor na oba kor pa peny oo'nel otuba pia ole oleb and mu otube l' osowor obropkabi oru wor tube banel otuja ora keto ba penny ar meh ora lenedi infua o koi okemi ba pamy ji back oba gese ji na mbe le ara lekan oh ntube kunbe pikal ehi gambe keji ndie ga canbe kepkabe nsor mubhi nmuchi bet mdi di gaupe nge osowor apka ager aku le osowor

Me mu n-kpen n ke na osowo oyen nke mu o-baa m me Me mu n-kpen n ke na dyi kpen eji ndyi ke abwo nyi osowo Me mu n-kpen n ke na osowo oyen mu o-nyit ng o-Fu nkere nyi o-chi nkere nyi o-chi me nyi o-Fe nkere mu me n-chi n-ja akpuga nke onyi akpuga mu ma ne mu ke onet o-be o-fu me nchwap â, nfi n-nen ng onyin-chwon mu mu ne nkyi n-kyi a nke ejii e-firi neen ee-chi banet bakiri bafi to ba chwoo ng banet onet okiri a a-chwoo a, o-yip akpuga o-san kyikit nkyi orim, o-dafe kyibi banshwam o-kye o wo wa a-kpet e-cen kiibam dyikan ke mu n-set ng bwan bane eji ne banchi eji da ng emung echwop banet o, ku chwop a amu a-chwop ng osowo oyen mu o-nyit ng osowo ke o-chi o-jware o wo